Obuweni bwaye, nganza bwasyabyabutya, ithwahangana omwa ngyakya ithwayithakanizya, ithwanaba, ithwowa, <hesitation> ithwalya <hesitation> ekyingyakya, ithwambalha, thwabiryambalha, ithwaghenda okwakanisa, thukalhwa okwa kanisa, ithwendeka, thwabiriyendeka, ithwayalya, thwabirirya, neryo ithwaghenda, ithwaghenda nabanywani bayi ithwayatsanga tsanga, ithwayanywa esyasoda